Ma ngë e di, non credo se mënd… mënd rrojëm përposh dejtit, ngë se jemi pishqë, kam bes se këtje pran sos la… la civiltà umana e pran zë fill njatër civiltà çë mënd jetë ajo të pishqvet per esempiu.